Mi tuubinan mo mi wadan alkawal mi metata mi suna mo. Mi jodan ha yeso mako ko kuma mi rongina mi nanga kosde mako mi tuuba masin to nangi mi wokan fu <hesitation> heba o yurmina am ha bernde mako. Mi hollan mo irin no bernde am nani nde mi suni mo mai, mi tabbitinan mi esti mo masin har seto bernde mako de'iti o acchi bernugo be am.